نحب نكون فنانة كوميدية خاطر الضحك والفكاهة عندها قدرة على تغيير المزاج وتحسين حياة الناس بشكل كبير، الكوميديا تخلي الناس يشعرون بالراحة وتساعد في تخفيف التوتر، لو كنت كوميدي نقدر نضحك الناس ونخليهم ينسوا همومهم ولو لفترة قصيرة، أما الرقص برغم إنه جميل ويعبر عن المشاعر بطريقة رائعة، لكن الكوميديا تعتبر وسيلة أقوى للتواصل مع الناس على جميع الأصعدة.